Taalim ta anas kubar ,gi geeru faham ta binadam al kul ligo uwo gi ligo fi zaman uwo agara fi sakar, asede gi awun uwo gi ad adul nizam ta usra to ma kutu noor, fi daya taalim fi usra to

Akili aju hafidhi kwesii Kati kweis ma kuta.

Mara milani bakan ab waskan gi kun fogo jerasin au germs barau barau al gi sababu ayan barau barau ,ya fi jede kul kan yal gi alab fogo lazima fogo mushkila

Ai ke ,furusa fi sawa sawa yal banaa ma yal welee kul fi madrasa teina, te kila lasiya fi sokole naade, mon kulu gi fi na ,ai, ina ma gal ya anas taulan au kefin jede, banaa gi gayi min na, maafi, ne teina fi kariya teina na, ya al ana gi tala fogo de mh, banaa ma welee wu bizatu ladi gi ben ja banaa de ya gi ja fi milan, wuo eh, heh ,mashindano fi, eh mon gi agara sawa sawa, furusa al fiil ,furusa al gi wedi ne welee ya furusa al gi wedi ne banaa ,eh nam.

Nuksan te akil fi gildu ta yal sabab al gi, al kebiri, kan kasalan kan wale, kun kasalan fi namna ta gusu maisha ta akil na yal gi sababisha nuksan fi gildu ta yal akil, wu kaman ayan, wu ayan gi ja mini, ah hifazi nafsi ma min nas wasakan, ma ah, ha hal ta bakana ta gai, dukur kan jib ayan dukuru gi jib nuksan fi gildu

Taalim bumara te deeni gi awun anasi kunadil fi sika ab rabbana kutu

Saadu, through wafaka, anas kulu gi wafiki, anas kulu wayi.

Abus ayan de aju kena gi rua fi diktari, kena gi check ina, ajol ke gi pim uwo, ke uwo aruf ayan fi jede al te endis ,ah kan ta pim ita taruf ita endisi, ta abula dawa, de ya ina bi arufu, ne bi abusu ayan wedede min umma kulu, ma bi amsuku umma ab lisa ligo mafi, kan ina gi rua fi diktar, na gi check ina

Anas ta umma tai ah endis kubaniya milani, mon anas al end hibu kubaniya

Kan kila wai fi kariya gi logo taalim, umma ta kariya gi kun mon gi kun tafauti kalam taalim bara bara gi jibu raba ya kariya au raba koum naade de

Teriga ab umma usra tai logo fogo faida fi taalim fi umma ya doru fi seminar, logo taalim bara bara, ta healthy, ta community development, kalama barau barau al gi raba umma ,ya, ya faida ama taalim, gudura al ana ligo gogo fi taalim

Mashakil ta banaa fii ehMilan Al mon gi ligo fi namna ta wosul fi taalim taumon. Min Fogo tainu bana dolde mara ketir sheitan gi kas umon ma bimara ma wele au rujal Al arufu maa muhimu ta taalim ladi mon gi amili kan uwo amili kalas jede garaya karab ladi bi zidu maa mara wai fi garaya. Baga uwo amili kalas de eh eh amurugu too kin shedolid ma yal dolde. Ayan toumon de kakan gaabusu umon min garaya

Asurub moyo waskan ma kwesi, aju kena gi rakab moyo ,kena rakab moyo ya kena gi asurub ,ya cholera ma bi dakal ustu te anas ,kena rakab moyo, kena kasul ida tena, Kalam ne gi rua fi mustura, te rua bara, te arija te ja kasul ida me sobun, de ina ,bi, ina bi, ayan ma ayan te corona

Kashif Ayan ta sukar de ya Ayan Al gi dakal kutu sukar Kun Milan fi gildu ta ajol. ajol kede gi Kashif te gi ruwa fi mushtashfa kede kashifu uwo at least mar tinin fo shahar. Bidaya ta shahar ma akhira shahar keta Kashif Ayan ta sukar Kalam keta mma ligo mushkila de gidam.

Aju akil gi rakab, adul bakan al nedifu, aju asurub moyo ab ma rakab, aju kalama kul kun nedif

Muwasalat ab rakis, ya taxi, lakin nana in fi mahal tena ana gi tumiya mowtar ya muwasalat ab rakis ajol gi tala min Bombo ladi kampala fi second ama fi deeka sia, ya rakis kaman sente to ma foo, te taxi ya rakis, taxi ya rakis min muwasalat ab rakis

Kashifu gildu taki aju fi kila shar, ta gi rua kede kashif gildu taki kede ita aruf te yegif kefin, ya te fam Kalam al fi gildu to taki te kwesi Wala ta ma kwesi kila shar

Ah muku tai gi kun fadi ,ma sabab ta taalim, dukur kalama al kan fi umma, ahh, gi nadi ana fogo, je ase al wedede, nadi ana fogo, kila sabab al arufu ilmu nana fi, wu kaman arufu ana gi sherekeya fi kalam te raba umma

Akil al anagder akul asan kede ana kun ma afia alkwesi kila youm yaa akil ja laham, bedgidida ,ma gidida bizatu, ma ruz ma luguma de ya akil al bikutana ish kun ma ish alkwes.

Gildu te nyereku gi kun fogo juruban

Akil al mama kede akul ke zidu leben ketir no, ya akil al ta protein, akil jaa, ahhh sokolin al gi jib protein fi gildu ketir ya min akil, azol kede ligo leben ketir, kaman kede uwo akul fruits ma vegetables, man to ma kudar

Fi umma tai muasalat fi barau barau, min omon muasalat ta sika al ta te, yani road, ehh fogo yaa arabat wum bodaboda, wu fi muasalat kaman ta jouw, ta lobu ya fogo taera, ma wadin

Barnamij ta alim anas kubar awun waze fi aruf stamil me sim, mon saade agder wonus me yala tomon fi be te bara

Naksan akili fi gildu ta yal gi ja ma akul batal, akul akil al maa gi tim uwo ya go jibu Saba raisi ta naksan akil fi gildu ta yal. Akul akil Al maa gi tim

Ah Wakti farag tayi sokol al ana gi so ana gi asma radio zaid, ana gi asuma radioo ahrr ana gi asmaa radio wakti farag tayi de ana zaidi aju asuma akhbar, ana gi asma akhbar ta bele wedede ana aju asma akhbar ta naadede. Ahh ma saa ta lasiiya kan baga fadulu muda taan, ahh ana aju door doriya ana gi taala min kariya tayi naa, ana gi ja torof sija ini jede, ana gi ja arufu Kalam sunu sunu Al gu ruwa gidami, de kulu gi gusu akhbar. Ya wakti arag tayi ana gi so Fogo jede.

Jibu nomon namna ta akili barau barau, au geeru akili barau barau al mon gi akul dukur fi ziada tan fi ras ta akili, jibu nomon matunda barau barau al ya gi kelem fruits de, wedede mon gi ligo vitamins kul al aju uwo fi gildu

Gildu aju kede kun gi harik saa kul, ya gudura gi fi fogo

Ayi anas tayi endis kubaniya fi Hal al umon endi mo taalim ,mon ag alim gayi ma anasi wonus ma akwana kalama Al kweis mon so tijara beina taumon. Wadin endi maa Kalam lee umon tarabiya taumon gayi taumon kulu sheni affin.

Anas ta usra gi lim fi ma fi markaz, ama fi majlis, ama fi masa masjid mon gi ligo taalim ta aun omon fi killa wakati, ta raba omon kede omon gi alim fi workshop ma seminar

Kan azol al ma endisi ayan te sukari bes aju kila bada shar talata, kede uwo gi kun ligo uwo gi kashifu uwo gi tamam nafsi to